Nnhhh ubuelo nɛyi mi ɲu hiase, to ba be wure mi wa wemu ɲuu, to ba cunu, to ba tore mi mu ɲu. Toba we mi bera mu yamura, ,lɔ'ɔri vɛrobe, to mu were wa wemu bin. Bun yi we to nupɛɛ ma tawɛ a we vɛsi ma muwe, nupɛɛ ma tawɛɛ a vɛsi ma, cama nɛ tawɛ a zo ɲuu ma muwera nɛma nima zo a ɲiu bɛ ciowa.to wosonu manabin ,to rumu mana bin to a wewia mibin wati pɛɛ.